Mi yahay, mi arata e mi raɓɓita debbo on, mi yetano mo, mi hokka mo caawara, debbo on mi yaha, mi raɓɓita gorko on, mi yeto, semmbe wanna ɓe ñalaande nde ɓe pottata.